Goddo wawan yafa kala ko be wanni mo pat o yejjita bo. o watan ha bernde mako on tan dow o yafi kuje be wanni mo mai be bernde gotel ta o meta o volwa hala mai. bannin watan o yejjita be kodume.